Ñy fomba hampifandraisa ñy printy aminy ñy solosaina moa: -Ampifandraisy rozy aminy alalany ñy tariby iesibe, io koa arakaraka ñy printy no ñy solosaina ampiasà nteña, hamariny soa ñy voasoratsy aminy ñy solosain'eñ'eo no mm printy.